Mi wiyan mo o wara o nasta law to woodi ko o numata o acca numugo o wala o de'ita o wallina hakkilo mako to owadi bannin mai jei asaweerer gotel pat sali sei mi wiya mo o yaha o laara likita hebana mo lekki bo ofonda o laara